Wor peruan kun ada kabaa ada ishiane mal amtan inama minkayen naden dalt dirt hiishen nadenti bulto afurtama bulte bila dirsan wol hingargin won ak amtan machu midaseni hori gorani farseni ilman sun maqa baseni ilman sun mata ira hadeni dub mal kan kasabate did martii naden yonkun kasa hinbatuu mpaka bulto afurtama bult.